Chiuttostu ca senza musica, prifirissi campari senza televisioni pirchì la musica m’accumpagna nta ogni mumentu di la jurnata. La musica rinesci a emozionarimi, rilassarimi o darimi enirgia ogni vota ca ju n’aju bisognu. E mi fa sentiri menu sulu macari nta lu silenziu. Mentri la televisioni ti fa perdiri la cuncintrazioni, la musica aiuta a cuncintrarisi.